<hesitation> Hatreto aloha aho izany an, mbola tsy nitsidika firenen-kafa mihitsy ankoatran'ny firenena niaviako. Nefa tena manam-paniriana mihitsy ahako an, ary mikasakasa ny mba hitsidika ny firenena hafa, ankoatran'ny fireneko izany, anaky roa raha farafahakeliny, anisan'izany an i Frantsa dia anisan'izany koa i Kanada.